Raha ren̈iko zen̈y ndreky tsy mitobony e. Fôtony tsy anao bàka mahay mandahatra fiain̈ananao. Tsy mitombony zen̈y. Tsisy raha hainao fekiny zen̈y mômba raha tokony ataonao. Zan̈ahary areriky fo zen̈y mahay zen̈y. Tsy mitombony. Karà ze zen̈y bòka aminaka.